2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு நம்பிக்கை மற்றும் சவால்களின் ஆண்டாகும், இது பெரும்பாலும் கோவிட் தொற்றுநோயின் இரண்டாவது அலையால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வழக்குகளின் பேரழிவு எழுச்சி சுகாதார அமைப்பை மூழ்கடித்தது, இது பரவலான இதய துடிப்பு மற்றும் கூட்டு இழப்புக்கு வழிவகுத்தது. இருப்பினும், தடுப்பூசி பிரச்சாரங்களின் வெளியீடு நம்பிக்கையைத் தந்தது, இந்தியா பில்லியன் கணக்கான டோஸ்களை நிர்வகித்தது மற்றும் தடுப்பூசி தயாரிப்பாளராக உலகளவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.சர்ச்சைக்குரிய விவசாயச் சட்டங்களுக்கு எதிரான விவசாயிகளின் போராட்டங்களின் உச்சக்கட்டத்தை இந்த ஆண்டு கண்டது,